Neya mwi na kundu kulia chapati imwa na chai na maandili yano yakanga ndalia kanga ndalia ummama wamanya nyu kueleka chapati kuza na tanga ndali yaningo ko akula kwanda ate kachai akute kachai anda pa meza nayo kuyama ngata vivi chai tukupela tuku shiriki na baba mayatoa ani na kakane weenga uwini noli popa pano kwi ishi akwela kwanda chai mama ika pameza utayo kwi yamwa nswese ngete tukushiriki kwa pamoja. Tuka pendele ukumwa chai wakutu mimi chaichai kwa sababu tuna twa kunda vino ndi wawa waika mlichai kakapela kakunu kila ngata vivi